<hesitation> ovɛ ana si vɛ ema we onyamkpa kuma egya si shaŋ ma si embwama enyankpa a mat ma enyanka ma son ma ya ogbose ma onyamka kuma ende ma sin kuma ma bwoma anyankpa anyankpa awe anet sa bwoma eset lafiya otep anyankpa sa bwoma elikici nu onit ba anytanka ayike anit awe anii ende sa vɛ mb kpaa ende mbi we kpaa ende ba anyi sa teke mbe a je ende na ba lee ndo ba ebija ni anyankpa awe anit anyamka awe ovwo sa bwoma otɔmbɔ ni sa gyɛp rikici nu onit har nde anet ayɛp rikici na mbe mu ya onyamkpa a je ede embut duk awa ovɛt su we musu ya onyankpa oŋgo ba anyamkpa anyankpa awe anit sa ove ankpa sa yike ambɔ mbɔnɔ har ende. Ende emu loŋ musu gani obgose mu ba mu je awa meŋ a meŋa mu aya sa nyi kpa na mu ba aŋa anje antana kena a je sa nyi kpa na mu ba ba anyankpa ko ensha iri elaŋ musu we na ŋke anyamkpa wa yike amu don odyɔŋ anfaŋ ne riga nina se mbe bewa anjɔɔ sa sese anit age elaŋ musu ko soki jara emkpede ŋkɔ oze. anyanmkpa a ze kpuu kishi enjuna abe mbe so da a ya w aje ede asu ende nyamkpa a jara wa gyɛp onyi envani otɔmbɔ sa a jara na n a je onyamkpa sa yɛp sa jara a neke onyi enva ni otɔmbɔ ni ede embut ba a bwoma e juna be egya se shaŋ ma ko ema bowma onyankpa onyanmkpa ele ele ne ko emu sun baba dɔɔ onyamkpa o damuwa ma eŋke ke. damuwa ema eŋke ke onyamkpa wa yike amu har muba ovɛ amfibi ovɛ elam ha onyankpa sa we nu njɔɔ afa onyankpa wa yike amu har mu yu obgose mu mu san. Son nyampa ba egei su gema embe nu vɛ ovɛvɛ ba a neke nyamkpa kewe nu ovɛ ekap elam ende ovɛ ekap elam mu wo kap elam mu onyankpa wa ka dam enda sa kap elam wa ko egya sa ko enje embiya bukata ovɛ ende ema enya ema embwoma mbe kɔ a gaskiya onyamkpa a we anit se ze a yike ogbose mbe kuma onyamkpa musu ya onyamkpa nɔ sa ba set ya aze gbɛp ootɔmɔ ni sa kpaa naa se ba ejija mu onyamkpa awe onit sa soon gyɛp enje e se ni sa gyɛp anyi sa teke owɛi soon o lee ende bari eni a kpaa oŋke so da eni ma wa jara je wa e e emea kpa enje nu ogbose ema ema sin gyɛp ma jaraa ma nje onyamkpa sa gyɛp otɔmbɔ sa tee o je ende je ende a gyɛp eni a kpaa ende nyina enyi enyamkpa kɔ kuma ende egya ena sin bwoma onyamkpa. Ende ema si mbe ba we sobo de onyamkpa sa we ovɛvɛ ma ŋke ma bwoma onyamkpa we egya odyɔŋ sa ya ee o we oŋke oze ema si mba ma mba ya ogbose ŋgo b egei b ende adida sa gyɛp ema ba ma set sa ya ema onyamkpa ema suŋ ma suŋ odyɔŋ afaŋ a yika mbe jara uje ends har ende musu ya ovɛvɛ ba anyamkpa mu go dadi rayuwa mu don ekatara emu du ya enke ne o we ovɛ aŋgɔm har mu ya ogbose mu enciki salama tɔ ma ya kama awa owe a wa musu kamata musu set onyamkpa musu ya onyamkpa nɔ anyamkpa a we anit sa yike atɔmbɔ ni ende ema sin vɛ nyamkpa sa gyɛp. rikici na anyi ba ende sa ya obgose mbe anyamkpa awe ndɔɔ onyankpa a bwoma ovɛ elam har ende musu nyi sa kap elam ba abe anyamkpa emu ya mbe mu ya anyam kpa kuma a we na ambe kpɛi a we na ambe kpɛi ende emu su ya anyamkpa anyamkpa abwoma ovɛ evearu musu taba ya wɛ nyamkpa sa we ede aŋa har ogbose ni su cucu ba ebija eni. A bwoma ovɛ everu ba enzasi ba an mu kum ema ma ma we aŋgɔm ema sin ya embe endɔ don ba anyi emu je varu ile ne ba anyi sa ba a ciya emu ende na ave ateke na je evaru a kpɛ evaru mu ya odyɔŋ afaŋ ende ambe ada ambe sa son na mbi embi je varu kuma ema egyɛp awɛ anyamkpa ndɔ sa varu kete mbi ovɛ evaru musu ya ŋke ne oze yike anit amve vei awɛ anyamka nu elem a ze yike a tɔmbɔ mbe ba enzasi so embi mbi si we nyamkpa mbi ya amfani nyamkpa kɔ amma ambɔ mbɔnɔ sa we ede eka sa ya amfani sa ya muyimenci ke ba sobo de sa we ŋgo ba amma mbi bisi we ŋgo mbi nyi yaya nu yaya embi si jara je egya su haŋ mbi bi jara je nke oze ema suŋ mi atɔmbɔ ma ne ema esuŋ mi ni suŋ mi enyamkpa owe awa oŋke oze owe aŋa ŋke oze musu ba set ejut enyi egya ema ma sin bwoma onyamkpa anyamkpa awe anit enje aŋgɔm. Kete ema sin vɛ awe anit sa nyi ovɛ ankpa sa nyi ovɛ ageraŋ ba cekebi anit ba embi riga mbi sho awa ende a kamata sa nyi mbi kuma ema tabata ne enzasi ne enzasi hari aba nyi mbi anyam ka awe alate anit abwoma egya eŋke ese mbe sa gyɛp onit sa kpase mbe ba neke nyamkpa nyamkpa a kpasa emu egya ende ejut eni si bwoma amma mu teke onyamkpa a lee nde lee nde onyankpa sa bwoma ndɔ ba ende ema sin bwoma embe kɔba enza si ba anyamkpa awe anit anje angoma ema yike mbe an kuma ma we aŋgom ema si yu ogbose ma anyan kpa ende sa son n ma anyamkpa awe anit sa bwoma ovɛ adida sa gyɛp rikici na anit baa sa gyɛp pitina ba so ende mibi si son embi ya ambe abida mbi sa son na ambi ma sun embi jara je ndɔ enbi ma mbi soon mbi son ci na abe mbe ne enʃk enyamkpa sa da anit wa nyi ee ada wɛ onyankpa wɛ. Ba we mb neki na anit a zhut ci na mbi ba so we oŋke oze to ema suŋ mimema suŋ emi ne egya mbi si kpaa mbi kpaa jara je emkpede oŋke oze so da abe mbi abe mbi wa we angom na mbi ba enza si ba so. ema sun mi ma suŋ mi ambe onyamkpa owe egya oŋke oze ende ma mu gyɛp musu zhuru mu we nyamkpa ma zhuru ba duka mbi ke ŋai mu anyamkpa awe anit sa ŋai aba kpe ko mu bwoma mu zek dege eme ba mu ze ba de e ne mu ba dis onit onyamkpa nu teke ni emu we obankpe fa onyamkpa wa ŋai mu abɔk ava so ende ema sin ebwoma kɔ anyankpa awe anit sa ŋai a bakpe kuma a wa kpase mu ende musu gyɛp wa gyɛpa emu egya musu gyɛp wa gyɛpa emu egya musu gyɛp so da aya zoma lafiya wɛ zoma tare owe. So da a yike atɔmbɔ mbe ema suŋ emi ne anyamkpa sa we a shena aziŋ anit ba ambɔ mbɔnɔ ya kama nyamkpa sai we anit anje aze ba so ema suŋ mi ne akpa ankur akpaa so da emi kpaa ba anyi anyamkpa ema suŋ ne anyam kpa ema aŋgom ema sin ko ogbose ma anyamkpa ba gaskiya so so we ovɛ laŋa alɛ ba owe ovɛ eji ne anyamkpa awe alate anit embi riga mbi sho awa okamata sa nyi embi ema ve ema suŋ mi atɔmbɔ ma aba.